Oulka, Sailin, Abrilin, Farkelin, Sawardalin, Burudanin, khartumilin, Jibaitilin, Niyalalin, Saudialin, Masri. <hesitation> digita tigsi, Saudialin, tamantashar sena tigsin. Masira sena kon <hesitation> senatainga sitta shuhurka tigsin. Marri ton talata shuhurka tigsin. Issata gon tamania shuhurin. Bursudana قعدت سنة وتمانية شهور, وفي جبيت, Borsodana gon sena uo kamga tigse, jibetil gon ker, زي تمنية_tamanya shuhur kalka tigjisu, <hesitation> shahar uskota, uskota tigjisun. Sodialgon, <hesitation> tama_tamntaskrka tigjisu. Biledilgon سنتين تلاتة سنين, خمسة سنين, ستة سنين, galaka tigjisun. Soarda, Abri, Farka, Sena weaka tigsuko, Senateen ga tigjiko, Sena o nusi tigjisokya mena.